banki don vieya kaleruu rasuka cede halkaleruu o'n den don mari yimbe taadibe be yimbe jangube haner be nastata cede ma hander a waawan be rasa cede ma hander a waawan e'rasa ma cede ma toh a hoosan a yidi pad don boona asusu o'n amma yimbe don laara cede ko moi hander asusu wala moome mata diyaa ummi pad a yaahan hoosa cede toh a yidi a turan be yaa be jaban ma a naftire be ATM card ko be cheque book ma har kaleruu o'n zalla duroo saku cede boh doo waawan hokku a aroon cede a naftire daga baya a wartiran be riba don wada